Komi nyaami karshe kanju on marori ɓe nyeɓɓam ɓe nyeɓɓe am seɓo mindon dan heɓa manda min wannadum heɓa vela toɓo wodi ganye ɓana alayyaho sen wata hado mai